أكتر مشروب أما أحبه عصير الجوافة. نجيب الجوافه بس تكون طرية ونغسلها مليح بالميا وبعدين نقطعها ونحطها في الخلاط ونحط عليها السكر والميا الساقعة وممكن نحط لبن بدل الميا وندور الخلاط. نطلعها بعدين نصفيها بمصفاية العصير ونصبها في الكوبايات ونشربها.